اذاا كان فيني اختار بين اني كون رياضي مشهور او فنان مشهور كنت بختار اكون رياضي مشهور والسبب ان الرياضة تعطيك فرصة كبيرة بتأثير ايجابي في حياة الناس. سواء كان عن طريق الهامهم لتحقيق اهدافهم. او تحسين صحتهم. الرياضي المشهور يكون قدوة للكثيرين وكل انجاز يحققه يكون له تأثير كبير على المجتمع.